Pa sintetis yang ala tao neu laboratorium <hesitation> au ta pastikan apakah au bisa ua atau ta dan au harus cari tau malole untuk ita kesehatan do ta.